Sudu hotel ɗu ɓuri marugo sada ha Nigeria juttani ha jemmare gotel ɗon yara million gotel sannan je mara sada bo ɗon yara ujunere ɗiɗi yahugo tati